لو كان بإمكاني تعلم لغة واحدة فورًا، أعتقد أني أختار أتعلم اللغة الصينية. الصين عندها تاريخ وثقافة غنية، واللغة الصينية تفتح لي أبواب لفهم أعمق لهذه الثقافة. بعد، الصين تعتبر من أكبر الاقتصادات في العالم، وتعلم اللغة الصينية يقدر يفتح لي فرص جديدة في مجالات العمل والتجارة.